عشان تسلج بيضة، أول شي تحط ال- البيضة في جدر وتغطيها بالماء وبعدين تخليها على نار عالية لما يبدء الماء يغلي خفف النار من تحتها لمدة تسع إلى اثنى عشر دقيقة حسب إذا تحب البيضة مستوية وايد أو لينة بعد ما تخلص شيل البيضة وحطها في ماء بارد عشان توجف عملية الطهي، وبعد شوية نجشرها وبالعافية.